ڈاکٹر تے اپوائنٹمنٹ لینے، پِچھوں سوم وار بعد، میں ہیلو، کلینک وچ سپورٹ کرنی تنبّد کی، میں، ڈاکٹر صاحب تے اپوائنٹمنٹ بُک کر واسطے لیا۔ رسپانس دوران، جی ہاں، بالکل خیر پائیں کر کے دسو کہ تہانوں کِھڑے ڈاکٹر، تہانوں کِھڑا دن اتے سماں سُہولت لینی ہاں۔ اتے کِسے مسئلے لئی میں بَنّوں ڈاکٹر امادیپ سنگھ دے نال اپوائنٹمنٹ چاہیدی ہاں۔ میرے پیٹ وچ درد تے پچھلے کُجھ دنہاں توں ایہ مسئلہ چل رہی ہے۔ ریسپشنسٹ سمجھ گیا۔ اتے تُسی پہلے کدے اتھے آئے ہو۔ میں جی ہاں، پچھلے سال وی اوہدے نال <hesitation> پرامرش کیتا سی۔ ریسپشنسٹ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تہانوں کِھڑا دن اتے۔ سماں سُہولت <hesitation> ویکھ کے میں خیر پائیں کر کے شنی وار تے سوم وار دے سمیں اپوائنٹمنٹ دے دی لینی ہاں۔ <hesitation> تہانوں کِھڑا دن اتے سماں سُہولت ویکھ کے میں خیر پائیں کر کے شنی وار تے سوم وار دے سمیں اپوائنٹمنٹ دے دیو۔